Kono-konone kami nupapaka tumungu paka to pamake manihoapa, ara ku manginoaten slirik mamake paka pang-panginoas cen ara sekusenu gereja mamake paka gereja hungmamake sapatu, ara sepesta mamake pak <hesitation> suwane kameja, suwane kous, suwane musasilop ore musa sapatu mayentee aselto bersih keraneto <hesitation> mamake na pukayo-kayo to-totimai bersih wuu tohikkalukai notou teleni mustie <hesitation> mamake paka tou mursur